اه من أحب الذكريات وجقت كنا نلعب في النقازة في أنا والجيران صغار الجيران، اه نرسمه في خطوط عالأرض ونحاولوا اه نقعدوا أكتر اه وجت يعني ما نلمسوش الأرض.